<hesitation> Karazagna voanjom-bazaha ndraika misy fantako a: misy a vina voambarika, misy a pistasy a, misy a amande a de <hesitation> misy a <hesitation> misy a noisetty, de <hesitation> za ndraika zany a mbôla sy nampiasa fa <hesitation> fomba fahitako ampian'jareo ananjy a hohanina am'zao, hohanina am'zao matetika ataon'jareo agnelagnelam-potoana akegny ihinanan'jareo ananjy.